La machin-a da cüzi al e al e ën machinari che praticament a ie ün üia che tramite ën muturin che pöle celerelu ën po dë pi o ën po dë menu, st'üia si a va giü, a va sü, a fa so tracciato e a i ariva a cüzite la roba tramite ën tapisot ch'al a suta lon ch'al e la stofa o la teila, a i ariva a cüzila ënsema e fe tüt lon che decide dë fe